أكثرحدث أثر فينى وساهم بتكوين حياتى وشخصيتى، هو وفاة والدى الله يرحمه، يوم رحل الوالد أنا أختلفت تماماً، أتغيرت صرت شخصية ناضجة مبكراً، عاقلة أكثر تحملت مسؤولية بسن صغير، <hesitation> هديك الطفلة اللى كانت موجودة خلاص راحت.